<hesitation> Ettaa Sinii so a ƴeewii ndefuuji ɗii fuu, a wiyan ana ndefe ton. Kaa jooni non, heewi fuu a tawan ɓiɓɓe leɗɗe, <hesitation> a tawan legimŋaaji, ɗun woni jonkaa ko ɓe ndefata sanne. <hesitation> kulle jorɗe: hono bisiki en, cokola en, ayo ɗun woni ko anndumi.